<noise> ah puese guꞌn nak cultura mexe este guꞌn nak xkiedznu pues este nak pues or ba lni c̲h̲ak lë' minn xded xdop be lë xdop be lë dimi pues par gak lni gie, lni giedz pues por ejemplo nap lëꞌma este lëꞌ minn x̱iꞌlna lëꞌ ti lni gak, lëꞌ minn sdzoꞌb dimi ga dzekna pues lëꞌ lni ziꞌd pues lëꞌ minn xc̲h̲eꞌ banda pues xkëꞌ di c̲h̲ow idoꞌ aveces este ic̲h̲ë minndoꞌ pues nap lëꞌ minndoꞌ xdoꞌpgiy, lëꞌ minndoꞌ c̲h̲oꞌl aveces y este. <noise>